Mimi ndima yangu nidoso hayo ni kuima. Kuwekio kukacha nahagia nikagunda kuhagia nasunta vyombo. Navuga nyumba yangu naita tanga. Wamusi nikauya nakologa uji nanywa, namshukuru Mungu. Nikapata chamusi nimanga mahuti nada sekupata nakuja guoni, basi.